Iyël ikoo pur íinjon, uncíi mëëntíj fëërigo këënţúu dí fëërigo. Amëëţíj fëërigo, këënţas káatekal, ufúuţ ajawuroŋ uneej káatekal, këënjúnkáanţël. Unjá pëënak këënţú tënko ndanjotun ţí. Bërëm ŋal këënţú ţí káto, diká dooláanko. <hesitation>